Onre kaukunru yee nikuu paxmadu kachinró, iin ña'a yunru ndañiero nuu nuu yanduu ini yata'ana taka kue nda ñieró njuini, ndakuini yuku ndakuni yuku ñee ndavai ndakuti la'a yuku ndaminu ndakuti yuu kumi yukú paxma kachinru ñunrua kuñii yuku chañii ñunri ho cheturu ñuu, nuutaka oko taka nderó ñayuján niñero dichi iñi ndatañi nii ndakui yuku xakuu yenrú, ndula diti ndada fritu yuku tau kuu yenró onre kaukunró nikuu paxmanru oko, ndaku ini ndakuu iya'á la'a lukuu ndukunrú yuku paxama ndukute chinai, takaña yuu ini ndatana intunru ndakutu lia yukia paxma la'a yuku taminon nduu la'a yuku paxma kachina mei, ehi hinro lakute ndo iho ndo katuu nda'a ndo'o nava'a ya'a nanuu nunrua.